Ingye mungakulhira omwakyalhu kyekambuka mabwe. Munga kulhirayu namama wayi nathatha wayi nabandi bana abanyisubireku. Neryu ekambuka mabwe eyu muthwahumirayu ithukalwa ithukalwa endongo. Neryu thwamikalha eyu eyu niyobanyibuthira namakulhira eyu, ithukasathirayu. Iyuwene kalhi neryu nayi munganzayu nesehenu yathunikere nahatya